موسمیٲتی تبدیلین ہنٛد چھ جانورن خٲطرٕ واریاہ مضمرات آسان، یتھ منٛز شٲمل: رہائش گاہک نقصان، ہجرت، پنروتپادن منٛز کمی، انواع تہٕ باقی